चाणी कुंभ हुशार असता तीं जेवों एकटाइम करून। आदे फुडेंच लिपून दवोरतात तांचे जेवों म्होल्लेार। फल्लां, बिक्णा, बियो आदी तांचे लिपोवपाचो जागो। झाडार, मातीयेंत, पानाच्या पैले पोंडांक आनी अपुण। रावता त्या वाताराचें हेर सुवांत असता आपणे खयचे जिन्स। कोइ लिपून दवोरलां ते तका भेस बोरें खोंबर असता। शिनयाचे दसंनी जेवों उन्हें असलेलया खातीर। ते हे जेवंन पोइल‍ईंच सत्तून दवोरतात।